Yeritam iwasachi yeritom yiri tom dan iyaman ga isaga won ke agya kpana ilire gete isa ga pesa iliri gen ta isaga sen shino ilirin yiri tom top iwa yiri tuna te isaga galan inna yiritom iliri gente isa ga kesa iwa yiri tom iliri gente isa ga zanna iwa yiri ton iliri gente kai toma uiwa ikai tomwaga isaga isaga iwon ya ilire gente isa. ga kaka won ilirere gente isaga wak susa ilirire gente pat and dalili bu deen iwesaga wi ma malori tom wanbe inke wonveran insam kaka in sam widi susa sa gate sanyen yaren ka manja wun ji menu pat isa ga ile won veran dem webe veran we wakan in gotombu ike kaka isa gu rage iwa iko koro gutom ika lero su ga nen yiri ga won ya penban pat. Ikikeri yiri tomte amma weke kamalore tom dani ga inke kaka wonve ran iren kaka gunanmenni sagage ni inkami ibeshimum iku saga run wonden imagi igbe iko liro won den ko veranan tom den koge ro tem gu we a veran gen wo gan nha a cikin nanom bu dan de ded in wokani yiritom demagun na gun yiri genangan gargajiya penliran den koh iya gar gajiya wok nagan ma inke yiri imeshi bashi ikashi kunuri ge rani wagi ikuturo dem gen te gean yiri dananane an immalure pen ban gan iyeno bete suga sama ga ipen wayiri ban ke yiri ipego june ili iwari yeren den sam agena gan samami ga gunve yiri tomsa kona de kai ton pe kai tom veran kani Genagan samawo kani yiritom den gun li gen dem yiri tom den gon pak zamubum wariko an daliliden sama wo yiriran an tak shinaniran nan wowub sun wola inso wokso isa danini wabi in tomwaren ake gun asuzhiga to imuyenon ga iko sa garo won iko woro tom iko liro donni hmun inye letomi ga inwo wo waran so iwagana isushi na open gbomanan nesara pe nan vewo ga bum nwok dani tuka kain su ge innyen ka ne saran anakaran nitemalan werare lamlan wo gun veranen ke gena gan iren wok war an dan wona bunbepan insu na gura budan gu insuri ga she kenan Hakkilo we alaje nok nwo kani sashi gen, gen semsi kani sasuman nye inli tum nimariga nso wok'dan, in gere lumo in lebbete ehn inye inliribena inte bebme inban lebbe lumo kun-meriron yam aku soro ton modonbo bebden teso ga nkupso wok da londe um penen nok lieni memmebu ligen um-penen nok lien memmebu ligen har ba'anka wemiyan. Nye iwa tumbena ilitum aje ded iwa maroribena ilieje ded isagi gwora ilieje-ded isaga, iwakailuma ilieje ded nedonnag-gong teso saranan minan donan semsumso sai nwo donan nnak-ke kagenso nye yam ya temga kan-ikam- an yam ya teman to nye ikamaniganye ita-iwatumda niga ikaman iliegen nima bo kagi nye moran penden semsi we neyabe we lerum den we'a beninanan to depat we beniniga membupe pnong yabebu pe pat iya gen lien been. Sara-nan a'a nwo donanso semadonao nagan'ga sama nak'ke kagenso penan ibeni nan pat samabu i'kamen iliete i'wok worumka jum <laughs> ilikami yiri ima- i'kai don marori iri kai marori i-igwo-tum kaga pen tara-ran pen nasaran nke penan nworan we aliteran ake yiri tum kokuma ake pigo-jom tum aligeni wuk-susa. Toh nwok verankeriwa npe yamga ngede saran masaranan kai pigo-jam tum asemen wariko averan lien i'wuk-susa modonga webe abuja mawayin leben pigo-jom ilomo weya walien kaden wa inli vowi rabeni dakkaran ma walien kagen har nebu ma ibe veran wusan ibe-iliriga i'veran wugan toh yiri tum den kuma wii uri ga mana, wuwe veen jumte wuwe tong sumte kuma som-gura mere-mere so. Beka'an kwoidum wan nye wii-ma wo pigo-jom tum wa'anga nga nku-gashi pigo- jom denniga ngashi-gashi ko jomke ben ye ngashiriga nsak wokgiga ngesi-isi nsak wokgiga nsak wokgiga ngesi-isi nsak wokgiga wok-den wonseniga mawayin tiksi teban-ben nkun woshiro-jom den nkun aro nwa wa-wa-wa-wa nwoso bo ma-isi somsen- nwuni ma nwuni somsen, nwuni somsen, nwuni-somsen, ishi yengli den kadai <hesitation> nkun woshiro jomden nkun waro, nwaro, nwaro, nwaro nkun liro inliriga abagniwaso ka'en yebban-nan inliriga abagniwaso abagn-nosan iwaweso yauwa wuk-susa ko wuksum a'liri geen ma'veran wugan ha'an. To ko ma'pat, nye-wiima inwa tumdasoga wii'awawin veran wuganso masara nan minan wome irin tamdalien toh samabu nye inwo yiri tum wa'an bo inasa <hesitation> inag talgeriga ima'en jomba woshini, inwoshi sommiga inkun waro tumden inwaro tumden, inwaro tumden, inwaro tumden, vini ginga. inkun yebshiro inkun yebtebo da'taso, taso, taso, taso inkun gabshiro ko mama i'gombe. Mama inkun woshikuro nwon inkop nwonan inwoshi, inkop nwonan inwoshi, inkop nwonan inwoshi i'beni neran, i'beni neran, i'beni neran, i'beni neran harma yagan je toh an bekagi kunun zaki den <hesitation> yiri-yiri kunu wora sosa shi yirikunu idon wobke awokani geen yirim kunun-aya penbaga sai na sumai sai lokaci'an ayi sugira'nan nedonbu i'kushi ashi te mawayin lebson amma soga wora asalin samaga kunu-kunu yiri kunu, kunun zakiran-nan isokegi i'sogi tenan geenso lokaciran isak wog'ai isak wogshiniga wogden wonsheniga i'leki-jom da-daro kodaji i'leki dugshiriga i'gog som denate iba-i'leki dugshiriga woksusu den shin-nan i'kwaban iwoshi kada, iwoshi-kada, iwoshi-kada iku dongshiro i'dongshi, dongshi, dongshi, dongshi, dongshi nye-ikujango bashiken. I'gog, i'gog bashiken iku, ikuma jango i'jang bashikeniga to iku bi tebkuro inan'ma ila bum daganiga iba iba samkun go'on, go'on, go'on, go'on kunun zaki den ango tuna-nan iya gashin na lariya i'gashi, gashi-ga to iku soro nyen nyashikenne late bo i'wosi wog ada itebpete nye immare ba'an ipenige i'gashipegi isote gema pushinena nwunte <hesitation> kade i'nagan sugateso ai ikusi kunuda ka'anwo izang bashikenga veranwa go'onshin bashiken izangi'ga veranwa go'onshin sugateso amma weyanga jamano komshin yagapat an izang sugate iku soro ang penden komsi kageen-nan kenan geenagen nesara sugadan tunanga iku kushiro kunuden iku zango sugaden kada so mo'on ga kunu, kunu'an mo'onan sugateso.